انا لما هنجيب لوحة وحابة انا انعلقها فالاول لازم انخرم الحيطة. وعشان انخرم الحيطة لازم ايكون معاية شانيوور مثلا، شانيووور او هيلتاي. ويكون معاي فلاشر ومسمار ابحيث ان انا اول ما انخرم الحيطة انقيس مقاس الكويس اللي انا عايزاه وانشوف اللوحة هتاخد مكان كد ايه من الحيطة. ونظبطها اكويس ابحيث ان هي متطلعش مايلة مناي. وبعدين اللوحة هيكون فيها <hesitation> فتحة من ورا أو مثلا عليقة انروح انا معلقاها على المسمار اللي انا خرمتله.